हाँ कुछ जानवर अपना जीवन ते बेहतर बणोंन का वास्ता अपनी पिछली पीढ़ी का ज्ञान सी सिखदिन और वे ते अगने बढ़ोदिन। होमिंग कबूतर घर लौटण का वास्ता सबसी अच्छू रास्ता खोजण का वास्ता यी प्रक्रिया कु इस्तेमाल करदु। पशुओ का भीतर दूसरा पशुओं सी सीखण कु गुण जन्मजात होन्दु।